والله بص هو فيه أكتر من حل للموضوع ده إن أنت تبدأ تنزل الجيم عموماً <hesitation> و <hesitation> يعني تتابع بقى إنفلونسرز و <hesitation> وناس على السوشيال ميديا وتشوف بقى جسمهم وهو اتحول مثلاً لما كان تخين وبعدين خس وعمل عضلات وكده، وتضاحب ناس من الجيم ده هيساعدك كتير جداً يعني.